Trompetra igny karazagna raha salavalava de misy lavadavaka de am'lavadavaka ake zaigny ambilanao le tagnagnanao le rantsantagna- rantsantagnagnanao fa le <hesitation> lavaka avy alôha sy avy afara edy le itsofanao azy de le anao mitsotro igny de arakaraka le poa anao ndraiky tsy poa anao amin'ny lavadavaka madiniky amin'ny le asianao tagnanao io le feo miboaka.